I ye a loŋ <hesitation> balee mu fitaraŋo le ti fitaraŋ fitaraŋ duŋ se ee <hesitation> aniŋ foňoo le ka taa. I ye bankoo fita daa woo daa. foňoo le bi jee, wo foňoo le ka a tinna kankaŋo ka wuli, haa, a. hani miiroo bala. niŋ i ye a maa niŋ bankoo, niŋ bankoo bi jee i se a je foňoo ye a sanba a ye a funti. Donku